تجسس د پوهې دروازې خلاصوي. دا هغه ځواک دی چې انسان ته الهام ورکوي تر څو نړۍ وپیژني، اختراعات وکړي، او د ژوند رازونه افشا کړي. تجسس د علم او پرمختګ اصل دی.